<noise> Morotɔ kaar a ɔwɔ wɔ obi ne nsamu a na ɔno so otwuw a. Mobɔhwɛ dɛ ne "tyres" a ogu ase no ne nyinaa yɛ edwuma a. Afei ne "engine" a ɔwɔ mu no no so n'ahoɔdzen tse dɛn. Ama mehu kwan a ɔwɔ dɛ moso mefa do na metwuw lɔre no. Afei mɔhwɛ no ho n' na ndzɛma a ogu ase ne nyinaa so dɛ ebi a no ho atɔ kyema a amma mennfe - ke-dzi kwan do a ɔbɛma akwanhyia aba.